Nina furaha nashukuru Mungu kanijaia. Mimi nene tekaa mwenye nyumba mbovu kabisaa, lakini sasa Mungu kanijalia kipatia kazumba khangu uwa nangu ukizengewa kazumba ka bloku kijiwe wakabati hivisasa fua ikaja nata kuitegeeza, kwahiyo nafuraha nguu sana, nashukuu walhamdu lilahi